डिस्वासर एक स्वचालित मशीन होगे जेकर इस्तमाल। बर्तन साप करे खातिर कईल जाएचे इवासिंग मशीन के। तरह काम करेचे लेकिन एहमें कपड़ा के बजाए बर्तन। साप होगेचे डिस्वासर के इस्तमाल समय के बचत। खातिर भी काईल जा सकेचे इवासिंग बर्तन के कम से। कम संभाल के तूटे के कम काईल जाएचे रसोय में। साप सुत्रा अव जादे अवस्था मुक्त रखे में मदद करेचे।